اكيد هختار الهدايا لإنه الهدايا فيها مجهود ، فيها تفكير ، فيها مشاعر حب ، فيها مشاعر حنونة جدا وفكرة حنونة ، احسن بكتير من فكرة الفلوس فطبعا افضل الهدايا لان بيكون فيها بذل مجهود وتقدير للشخص